أكبر مشكلة يواجهها العالم اليوم هو التغيرات المناخية التغيرات المناخية السبب هو ظواهر طبيعية جاسية مثل الفيضانات والجفاف والحرائق فالغابات تئثر بشكل كبير على البيئة والاقتصاد كما تؤدي إلى تهجير الملايين من الناس بسبب الكوارث الطبيعية مما يشكل ضغط علة الموارد والأنظمة الاجتماعية.